Nako <hesitation> burung men nako biasa o kia o namo pongaka o namo dipaka nako ngom mia bahasa namo dipaka mana ma sa ma urusan nako ma igu diai pertama tama ya de segala gota itotopu ya aka isi katula kemudian yodogosi men o namo ma igu dasi dogosi komana done itutusi tutu mena ya madaka doka makahika tapi mana ma namo mane sosoka namo pongaka mena de kata laeng o kia dipaka ma namo mena ngomi misiaso namo dipaka mena o igu mena ya aka pertama tama gota ma bi sasago mena ya de de aka ma igu mana isi katula isi katulako mana isi kakatula kadasi idogosi dogosi ko mana ya tutu si ya tutu ya mada ka iso sosoka ma namo ena idogumaja ka ma igu ma guna eko hiya ena namo ponga dipaka ma ena.